Ny ahy ny fomba fanadiovako varavarankely an <hesitation> > dioviko amin'ny gazety ny ahy. Iny taratasy iny alaina an, dia aforiporitra, dia avy eo iny an akasokasoka amin'ilay iny no entina hamafana an'ilay varavarankely. Atao manao boribory ilay ilay fihetsika.